Budaya Indonesia, perpaduan yang kaya no beragam, mencerminkan keragaman etnis, bahasa no tradisi yang ada lebih neme pulau lifun sana hulu hitu nai seluruh nusantara.